<noise> i go wait first abi, ive̱, esa, ene, isoi, ezeza, ihre, eree, izii, ikpe, kpegbo̱vo̱, kpegbive̱, kpegbesa, kpegbene, kpegbisoi, kpegbezeza kpegbihre, kpegberee, kpegbizii, udhe, udhegbo̱vo̱ udhegbi̱ve̱, udhegbesa, udhegbene, udhegbisoi, udhegbezeza, udhegbihre̱ udhegberee, udhegbizii, o̱gba, o̱gbagbo̱vo̱ o̱gbagbive̱. Ogbagbesa, o̱gbagbene, o̱gbagbisoi, o̱gbagbezeza, o̱gbagbihre, o̱gbagberee, o̱gbagbizii, udhuve̱, udhuve̱gbo̱vo̱, udhuve̱gbive, udhuve̱gbe̱sa, udhuve̱gbene, udhuvesoi.

Udhuve̱ gbo̱izii, imauahuu e̱gbo̱ o̱ bgba, imaudhuve̱gbe o̱gba gbo̱vo̱. O̱ gbagbive, imadhuve̱gbe o̱gbagbesa. O̱gbergbene imaudhuve̱gbe o̱ gbagbisoi, o̱gbagbezeza, egbagbihre̱ o̱gbagberee o̱gbagbizii, imaudhuve̱, imaudhusa, imaudhosagbo̱vo̱. Imaudhosagbive̱, imaudhosa gbeihve̱, imaudhosagberee, imaudhosa gbizii, imaudhosagbikpegbive̱, imaudhosagbikpe gbesa, imaudhosagbeikpegbene, imaudhosagbikpegbisoi. imaudhosagbeikpe gbezeza, imaudhosagbeikpe gbibre̱. imaudhosagbeikpe gbezeza, kpegberee, udhosagbe ikpegbizii, imaudho̱ne, imaudho̱ne gbo̱vo̱, imaudho̱negbive̱, imaudho̱ne̱ gbesa, imaudho̱negbene, imaudho̱negbisoi, imaudho̱negbezeza, imaudho̱ne̱gbibre̱, imaudo̱ne̱gberee, imaudho̱ne̱gbizii, imaudho̱ne̱ gbikpe, imaudhone gbeikpegbo̱vo̱, imaudho̱ne̱ gbeikpegbive̱, imaudho̱ne̱ gbeikpegbesa, imaudho̱ne̱ gbeikpegbene, imaudho̱ne̱gbeikpegbisoi, imaudho̱ne̱gbeikpe gbe ezeza, imaudhwne̱gbeikpegbihre̱, imaudho̱ne̱gbeikpegbizii, imaudho̱ne̱gbikpe, imaudho̱ne̱.